أحب لعبة السبل العمانية تبلا ما هي مجرد لعبة لكنها تجمعنا كلنا في جو مليء بالسوالف والضحك، مرات تكون المنافسة قوية بس دايم تكون الأجواء ممتعة وخفيفة غير كذا السبلة تحتاج تركيز وتخطيط، بتحس إنك تشغل عقلك وفي نفس الوقت تستمتع مع الأهل والأصدقاء.